ذات ليلة سمع موسيقار لحن غامظ يأتي من الغابة، ما كان قد يعرف منين يجي هذا اللحن، ولكن كان يجذبه بشكل ما هو بطبيعي، وكان فيه بالغابة بحيرة، فذهب هذا الموسيقار مرة من إحدى الليالي إلى الغابة، واكتشف إنه في الغابة بالبحيرة فيه حورية تلحن ألحان حزينة.